Alura ël pulast al a preparalu mia fumna ier seira cuindi savrìu pa di e për la resta lon ch'a i era ëndrinta a i era co carote chë l'ai plaie mi mentre che chila a preparava ël pulast mi ai pla le carote, l'ai bütale tüte ënsema, l'uma fait cözi sël gas, ëndrinta a la peila e ël pan sai pa përché a la falu ël panaté e mi l'ai catalu bele parei cume ch'al era